Pratus nci nd'est medas de cosas 'e papai, poi seu nasciu poburu quindi a mei m'ant abituau a papai totu, però is cosa prus bellas funt sempri stetias is cosas fatas a s'antiga. Su chi fadiat mama, cumenti narat cuddu, fiat i <hesitation> i famosus bagnas cun sa <hesitation> cunserva fata in domu, inzaras fiat u' atera pariga de manigas, poi <hesitation> s'ollu chi poniant inzaras fiat u' ateru ollu, ddi nau 'eu, poita fiat prus colorida sa cosa. Imui si fait in modu prus modernu però est bellu a su propriu, e poita pobidda mia, nau sa beridadi, est una bella cuoca. Deu preferiscu meda seu pasta <hesitation> pasteri, mi praxit meda sa pasta. I' brodus circu de ddus evitai e sa petza, nau sa beridadi, e su pisci non ddi certu chi parlaus de petz'e proceddu non ndi poneus chistioni. Ma su pisci puru chi est una bella, chi est una bella <laughs> bella passada de pisci, nau pisci arrustiu, tipu su nostru su pisci 'e Aristanis ddu zerriaus nosu, famoso cefalo. Ma chi poi chistionaus de aterus pisci puru chi est una bella cambaredda non est chi non andat sa cozza puru non est chi, però papaus deus che. <hesitation> I piatti tradizionali, naraus nosu, cumenti sa zuppa galluresa, cumenti chi aterus pratus, sa <hesitation> Burrida in casteddaiu, o asinuncas nci funt is pratus oristanesus puru, ma in campidanu puru non si depeus lamentai. <hesitation> Teneus una bella coxina e deu no, <hesitation> depu nai sa beridadi, m'adatto a papai u' pagheddu de totu. Su pratu mellus po mei est su spaghitu. <hesitation> Cumenzaus cun i' drucis. Po i' drucis cumenzau cun sa colazioni mancai, che <hesitation> che inguni fiat una cosa, u' arregodu tropu bellu, poita su chi si ndi pesat po primas, orbexiu o non orbexiu, fiat babbu. E issu ita fadiat, preparat su fogu, e si preparat sa cosidetta colazioni, <hesitation> colazioni, fiat u' arrog'e pani arridau, arridau 'olit nai <hesitation> messo, postu in su braxi, e arrustiu, e poi chi teniast dinai ti poniant tzuccuru puru, non meli no, tzuccuru. Pagu pagu tzuccuru e bessiat una specie 'e crema e poi po dda fai acremau tirant su pillu de su lati e si ddu passant in pitzus de su pani. E poi tui o ti ddu papast senza ddu sciundi in su latti o in su caffei, o sinuncas ddu sciundiast, ddu fadiat tipu suppa. Poi aterus particolaris nosu teneus i' ciambellas, ma i' ciambellas funt benidas candu teniaus u' pagheddu prus de dinai eh, poita insaras non est chi teniant totus sa possibilidadi. Poi nci fiant is amaretus, poita nci fiant is amaretus drucis e amaretus marigosus. Poi ita nci fiat 'ncora, nosu eus tentu is pardulas, poi nci fiant bianchinus, zerriaus imui E fiant sa restu de s'ou che po non nci fuiai iant inventau custu modu de fai custu druci chi fiat su biancu de s'ou. E aterus druci, ita 'olis chi si nerit. Deu aterus drucis ita bolli chi ti nerit, fuant cussus chi <hesitation> si usant in cussu periudu. U' pratu chi apu scobertu, poita sorri mia est in Gallura, est sa suppa gadduresa. Ah tropu bona, custu est fatu cun d'unu pani <hesitation> tipu spianada, imui non m'arregodu su nomini giustu, poi est fatu in d'u' modu particolari cun su brodu de petz'e brabei, che calincunu aciungit u' pogheddu de brodu de petz'e boi, poi ddi ponint casu meda e a <hesitation> folla de custu pani bessit una suppa cun d'u' sabori, chi ddu ponit u' pogheddu prus picanti, menu picanti, ddi ponint cussu passadas de de <hesitation> de spezias, che non sciu cali spezias funt poita po nai sa beridadi donniunu ponit a gustu sus. E poi dda ponint in su forru e bessit tipu pasta al forno cumenti, <hesitation> ma de sabori est veramenti bonu